Eyeh nji-ano ogim nam a mighe adu, mbak mba-kim nkimi-ma nkak akang, nkak eyim-mbi-bi reng-o-reghe, ncho osi nkak, ncho ngare, nkak maggi nkim nki-baknkare anne adi. Eyeb-o-yeb-o, nkim. Ofu mbi eyee oching wut ka a mighe adu ama afo, ma a binghe ma se erasi ekub atem sama, sama sama, eji nunghe.